Qaror qabul qilish jarayonida sezgi judayam muhim ro'l o'ynaydi. Chunki inson qaror qabul qilishdan oldin o'zini ko'nglida nimanidir sezadi va bu narsa qaror qabul qilishga positiv va negative tarafdan tasir qilishi mumkin.